मेरा लगलाइगा साती मौ तति मस्त त आछिन नम्नमाइ छन् । अब तनि भनेगा <hesitation> स्कुल पड्डे बेलागा सातेइ मौ त उइलै छुट्टिग्या । स्कुल पड्ड छाणिन्झाइ उनीसँङ न भेट हुनो न <hesitation> कुणा हुनो न फेसबुकमी छन् न काइ आछिन । ता पछाणी बनेगा कलेज पड्डेबेला बनेगा रे काम अद्देबेला बनेगा <hesitation> साती मौ छन् नम्नमाइ । तनी भनेगा सप्पै अरिबट तेइ हुन्ना आठ दश जना । ल अब काइलाइ अब स्याट्ट मुइले अब फोन अरिन्झाइ भेटु ल भेटुन्त आज अब <hesitation> च्या खान झाउ या काम पण्यो मुखी लागि भेट्ट आ घरैतिर भनिबट स्याट्ट आउन्या भन्या मान्ने भनन्झाइ <hesitation> हाजिर हुने साती मौ भनेगा त्यै आठ दश जना जति छन् कलेज धेगि रे काम अद्दे बेलागा साती मौ । अब तनि सातेइ मौ लै अब <hesitation> काम पणिन्झाइ कैलै बाइर भेट्टाछु कइलै घर आइबन लै भेट्टाछन् । अब नभए काम दुखासुखा अद्दो पण्यो केइ भयो भनेलै कलेज पड्डे साती संङ लै हुनैछन् । अब काम अद्दे बेला बनेगा सातीसँङ लै हुनैछ । तन्गो उमेर भनेगो त्यै होला पच्चिस धेगी पैतालिस वर्षगा छन् तनि सातेइ मौ। <hesitation> कोइ तीस पैतिसगा उमेरगा बणी छन् । नत्रभने <hesitation> पच्चिस भेगी पैतिस वर्षागा छन् तनि <hesitation> काम अद्देबेला भेटेगा हुन्या तनि साती मौ।